Fomba fiasan'ny lafaoro, ny lafaoro ah de mandeha amin'ny herinaratra ihany koa, izy io ah de fanaovana mofomamy na fanaovana ireny gratin ireny, de efa misy temperature na mari-pana be dia be eo aminazy fa anjaran'le mpahandro fotsiny no mametra hoe <hesitation> mari-pana toy izao no ilaiko de rehefa mandritran'izao fotoana izao, de rehefa tapitra iny fotoana iny ah de masaka ilay zavatra ao anatin'ilay lafaoro de vita.